Un carretillu ayúa a portal cargas pessás porque tien una ruea que facilita la movicion i una tina palos ojetus cargal. El carretillu s'inseña pa repartil el pesu dela carga de horma uniformi, hiziendu más sencillu empuxá-lu o arrastrá-lu. Es un sistema mu práticu i potenti! Los carretillus son mu gastaus en campus comu la costrución, la jardinería i la agricultura. Ayúan a ahorral tiempu i eshuerçu al portal cargas pessás. Los carretillus son mu aparentis pa faciiltal el labutu!